<hesitation> Nkakura omweeka eyiina abaana, abantu baingi, <hesitation> busaho, akaba attaroho buziibu bwoona, twali tuyiine obugaabe bwingi, ne tuzaana na'baana bange, kyali kirungi kukuura omuuka enkooto habwokuba kiyambaho omukukora emiiriimu no'kumanya abenganda.